Sabong t <hesitation> suani pamati deno kite manguras pingkan manguran paka memepe paka tekite memake sa ma mangok mangop te kimamate e pa sabong e ore mangopi ma reo ne momake sabong makoto kite tera o <hesitation> tetap mabersih awak kite mo-mo-moutu kenya to momake sabong te kite e makan cu kite mareo nakambu ikit limang kite te kite ma ngomok mamake sabong te ore apa paka kite pato kite apa-apa na- nanmomowe te mamake sabong sabong t <hesitation> sabongte gunane rakel jadi teto kite mayen te'e mamake sabong